مشكلة الحروب، لازم الحروب تقف، ولو الحروب وقفت الناس كلها هتبقي تمام والخير هيجي علي الناس كلها، لنما الحروب دي خراب، خراب علي الكل محدش بيستفيد من الحرب <noise> حتي اللي بيكسب الحرب بيخسر، فلازم الحروب تقف ولازم كنا نجرب كدا يعني شويه نوقف وهنشوف كل حاجه بتتحسن.